अग्नि समान ट्रक का मुख्य उद्देश्य आग बुझाने और जीवन रक्षात्मक कार्यों को संपन्न करने और आपदा में सस्ता दान करना है। एक विशेष प्रकार का वाहन होता है जो अवजानी स्थान पर तुरंत पहुँच और आग पर नियंत्रण पाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। आगजनी को असगिनसमन ट्रक को मुख्य कार्य आग पर काबू पाना होता है। इसमें पानी रासायनिक द्रव्य और अन्य आग बुझाने वाले उपकरण होते हैं जो आग को जल्द और प्रभावी तरीकों से बुझाने में मदद करते हैं। जब कोई व्यक्ति आग में फंस जाता है तो अग्निसमन टीम उसे बचाने के लिए इन ट्रकों का उपयोग करती है। इनमें विशेष रूप से बचाव उपकरण जैसे सीढ़ियाँ, हाइड्रोलिक कटर जो वाहन इमारत में फंसे लोगों को निकालने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आग से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण ट्रकों से में पानी और टैंकों के अलावा अग्नि समान का उपकरण जैसे हाइड्रोलिक लैब बचाने वाली चेन।